Pa̱ na ma na ukami rəng ami ko ka̱ iya̱m ivəngva̱ ma na awan mi ko pa̱ iya pa̱ nəm pa̱ te ikamshi mi a te oma ya pa̱ makmak ngga zəng te ma ta ɓa chit ma na nal ami pa̱ nya pa̱ o ɗom pa̱ iriri ɓu awang ka̱ ashe apambin va̱ta̱ te u pak nnap là aponzhinan kuma ubi wanta na nnandər i bi wanta ma ka̱ ya te nya ngga mpyal na ka̱ shishe and u pa̱ mi ro a ɓa na ishi na ka̱ɗi pa̱ nya pa̱ doly pa̱ udar asəm ka̱kul inok ogomnati va̱ta ká̱ nkwakwa te ɓu ga mpyal ka̱t te ivəngva̱ ɓu nəm ro u ɓan rwam ngwan nram ka̱ nok va̱ na mmami ka̱ nənəm to te uza̱ na su ra ami oza̱ na nnap là ami pa̱ u ɓan ɗyang nwap iveng nwap ko i pang pa̱ zəng ko pang pa̱ par te, nre aɓu ɓu ko nza̱ go te ɓu ya te u bi wanta kuma nyi ya uɓan wanta le nya ufa na na ya ká̱ nya ngga yal na ya ka̱ shishi ka̱kul ivəngva̱ uza̱ na mi ta te ichen i na ma unəm ro wa ta ɓa chit na iri ichen ta mi ka̱t so ka̱ ya pa̱ ka̱ ɓa ichen ta ami ka̱t so ka̱ ya pa ka̱ mbin ichen ja ka̱t te har nda to ka̱ ya ka̱t nda to na ma mi ka̱ wap ivang na ma mi ka̱ wap ivang a part from. Ichen va̱ uza̱ na mi pa̱ nwap ivang ta ka̱ nkwakwa ka̱t ma uza̱ là pa̱ amal pa̱ nwap ikondon pa̱ u ɓa ikondon ma nwap na pa̱ dəpdəp dəp na ma ka̱t te, ntəm iya̱m mi ka̱ nlà pa̱ mmami ka̱ nəm inok ogumnati te iza̱ va̱ mi ga nənəm ka̱ ya iza̱ va̱ ma mi ka̱ le kang ya asa̱l mmami ka̱ tang ishi mi ama ichen va̱ unəm ta̱ ɓa na mi te har nda to mi ka̱ wa ram har nda ta̱ ivəngva̱ i ɓan ko ipang pa̱ zəng te kai nya to te mpa ichu <hesitation> adubu iɓel, ibəl, ibəl ibəl pa̱ tak tarok chit ibəl itak te rak ibal uvəngva̱ na nwap iveng chit avəngva̱ na mmami ka̱ ta nfani ka̱ she te a byen ngga parəm te a nyang pa̱ <hesitation> ovan mi pate ka̱ nre oza̱ pa ka̱t ka̱ nre oza̱ pa̱ ka̱t u ɓa ko nza̱ ka̱ set avəngva̱ na mi mal a nbi ko oza̱ ka̱ asa̱l aponzhinan ɓa pa̱ ka̱ tak ikam na ka̱t ɓa pa̱ ka̱ atak i kam ka̱t ama. Nna oza̱ nyi chi oza̱ uponzhinan oza̱ nyi chi uponzhinan te iza̱ nggo iya ami ka̱ so ka̱ ama yar ka̱ she igwak wo iya̱m ro ka̱t ikam mi te i iya na yam ro a mi ka̱t to ngga nnap la nal vəngva̱ ichen ivəngva̱ na ma ka̱ na ɓu ka̱ kam nəm nfani ko pa̱ kpaktak na ta byet n təm ka̱ nzhi. Nzhi ngga mbwai va̱ ko uza̱ re go te mi mwa ubwai uzhi ka̱ uza̱ pye go te nimwa bwai uzhi ama unimro galaani pa to iyem va̱ mi nəm te utəm ta i kam shi ka̱t ntəm ta i kamshi ka̱t ko a chimning pa̱ zəng ko a bol luk pa̱ zəng mmami ka bubuk ko nze pye go te kaka minki izum pe zing te mi ya iyem ro nnim te nnanden lufawantena nbi <hesitation> ichin ve ozo namita man muda bo luks man muda bo luks har ninve na ngga mai nzhi mi ko ngga ma uzhi mi ka̱ mi aman uche ve nkam uche va̱ nkam a te ya i chan ve uzo kaami te nya mmayi ka̱ ga mpyal ka̱ ka̱ shishi mmayi ka̱ ga mpyal ka̱ shishi na ngga ka̱kul pa̱ na iya oya̱m ivəngva̱ nna i iya iya i rup ka̱ ɗin yi iya iya̱m va̱ngnva̱ na i iya iya ga mpyal ka̱ shizhi yi ga mpyal ko va̱ nyi ngga mpyal i ka̱ ntəm yi ka̱ shi apambin a so i ga i chen na ya ivinve na maka na yi igechin naya iro i gbá̱ngbá̱ng iro na ya inana ivəngva̱ ma na ɓu kang pa̱ nya pa̱ u ta̱ pel na̱nən te ɓu cigaba ko ɓu mwo asa̱l- awu aponzhinan ka̱ shishe je ɓu ya uga mpyal iro na ya ìbá̱ngbá̱ng u nəm nro na nyi ta are uji ɓu mmabu va̱ ma ka̱ na i chen ta a ɓu te ɓu dər rak pa̱ o i chen iva̱ te abyen byen ro iya̱m to unəm to là to te abyebye ɗo a ya pa̱ byen ka̱t te